Tëtäguasu Arabia Saudita kuatëtäpeko jaema guinoireta clima desertico jei supereta iviakurayave oajaeteyeye jakuvo kuarai jaji yeyevi erei mbaetimbatéviko jokpe oesareta ama kua omboipi araamagui jaema opa araivipe yaetasupe opaete mbae ara opaete yasi yepe jokope jakuvoavei